Kan khayyaroni fi alga fi bikan ma leha mashakil hine amradal hawa da akher walla alga fi bikan ma leya fagir bakhtar alga le yi fi bikan ma le ya mashakil hinel hawa finshan assiha hibas auwal shai ka nadum liga bikdar asshuqulal wara da chat bilga hayyin kan fattash kula bifattish bilga kan fagir kula bigdar bidor da minna ba sihita wa nasi da bigdar be hela bigdar bi fattish haw.